Naronaro biby nisy taminakà ao rango rango zay e! Anisan̈y zen̈y ôhatra amboa, rabosy, akomba, akomba zen̈y miran̈a amiren̈y lemiorien avy ren̈y, karàha makia àby ren̈y zany akôho, lapin, efa notarimoziko tao jiàby zan̈y.